<hesitation> nii ngango pri taim go lepo ule nganga pemilinga mamungko, mangmang mamubili tang oto oto niikang menamenang menamenabo tawangko nii pemili alealewa oto malila nii ule taba tabawa onolitope. Teng pemili koi kuunoke ai pemili koi kuunoke peekaba gawalape naba menamenabo tawangko niina pemili alewa otomalila ule niikang oto oto tambawa otope tewato naba tang besiamma tang te peekala gawabialumanalo osino otomalili. Teng nii teigoi kalekalesa kuunoke tang ena enangmalili enangbamma awa owamma nii nee pemilike awa awato naba peekaba ange pemili koi kuunoke gawogawo tawamma tang ninoka tabotabonoka otomalili tope tambatabawa tangka nandoi awa o o malitopenawa au pemili tewatewa otoloko tang diskas naba gawangko pemili koi kuunoke. Teng tee awango tang pakupaku meli aidia naba ena enang bamma, gawogawo tawamma tewa enang maliko awango Ola olawa onolipengo, ola olawaka onoli tambe meeke mandobialuitope tee tan ninoka ninaninawa mando tamalipenawa gamalila leko tangka awa kuluabilitope nii aka pemili tang ninabako peekabako takataka maliko. Teng tewa tewa enang malima mamimamikoi tang tei talitali naba loida aumelima pemili kata ninala improve o tawa tawangko, teng tabo.